هاي الامور السياسية انا ما احب اتناقش بيها كثيغ لان عدنا فرق طبقات سياسية فرق اديان فرق شغلات ف كل ما تحكي بجانب الجانب الثاني غاح يحس انو هو عتحكي علينو أو عتنتقدو أو أو ف ما احب تخلق تفرقه بين الناس ف ما احب كلش هالامور